Wi sɛ normal sɛ normal abe o o jira o jira sin yi wa vɛ ubiɛn mi han sin yi wa vɛ ubiɛn mi baro sin yi wa vɛ o tawɛ a'o le'a o muyɛsi sina mu muyɛsi ma nɛn aro aro zin aro zin don oyi zun mu vo to o ma itilize mu besosi don to mu vo toro naso wa ji mi surir